Taq tyo'k riib'ri ratza'm chqiij, kum re ri yab'iil ri'kiryo'k riib'chqe te taq xtqyaa tiq ka'yij k'ch ratza'm chqiij chemo rkunxik ri ratza'm kb'ixik ri ratza'm xtiq knuj i xuqkke qal xkujeb'ik chu jaay ja xkujeb'ik chu tew qal ne xkujatnik ptew laj ya' tiq tiij mq'en kumb'al reck k'o mo xkujk'b'ik ju oxib'q'iij qa xkujelb'ik chu q'iij ni chu teew reck k'o mo xkujkuntij no'j si qal xtiq b'an keri' nim xtb'inik, nim q'iij xtb'inik i kuaant xkuj uzrik, chemo xtiq yaa kwwet ataq recha'm chqiij, taq recha'm chqiij kb'iin ya'piqtza'am ki'truw rya'l qwooch kq'xow qwi' i kq'xow njeel, njel riq qan riq q'aab' are'ri qka'yij chi' ke ratza'm jroq tok chqiij i ke rkunxik ri'xtiq b'an.